لو كان بإمكاني اتعلم لغة وحدي بس هسه فورأ غاح اتحلم-اتعلم اللغة الفرنسية ، لان اللغة الفرنسية كثيغ كتب مؤرخين فرنسيين عندم أبحاث عندم كتب باللغة الفرنسية أنا ما اطيق اقراها ، وبودي انو اقراها فغاح تكون فرصة كلش حلوي